Ny fifandraisane samy vorogna koa zagny, indreo zashy raha mitovy a feondreo samy mikiokioky izy da mety mifandray avao izy raha samy e feogny, fa raha samy magnan'ny feogny indreo da samy mandeha amin'ny tagny hombany izy, samy magna e lalagny.